Te iyu, vae mansanilla pegua, ikirauvae canela pegua, jovivae ñanaro pegua, jüü vae ivira ia, amogue jayajivae, oime jee ngatu vae jare oimevi iro vae